De irô io amy zay zen̈y matetiky man̈ano fety. Sirto rehefa fanjavan'ny zoin a- de zoin jiàby in̈y man̈ano fetin-drô olo-masin̈y àby rô Karà <laughs> sainta Antoany sain Zan, sainty Piera àby iren̈y. De man̈ano fety zen̈y ao, de man̈ano dansy rezionaly àby in̈y.